<noise> Amitsika mitsara henany zao da <noise> i Chine gn tena matanjaky ara-ekônômika eran'izao totolo zao <noise> am resaky teknôlojia am resaky fagnamboara telefôny, am resaky fanjaira akanjo.